No sibulat ja kiblukit jälkiq tulõ hoitaq tarõ lämmäh. Tarõtemperatuuri pääl sais kõgõ parõmbahe. Niimuudu, et om kõgõpäält ilosahe häste ärq kuivat koskil väläh vai päävä käeh ja sis talvõl om tarõh lämmäh.